والله يجب على البلدان محاولة حل مشاكل الأرض، أول شي <hesitation> لأن لو عطينا الأولوية إن إحنا نستكشف الفضاء ومدري إيش، طيب إنتوا طفشتم الأرض يعني، عشان تطلعوا تستكشفوا الفضاء، فحل إللي عندك أول شي، وبعدين توكل على الله.